Okay oo. oma- eshongo enenenene lya taalela uuyuni paife ngeyi. kungame otanditi o- oshitopolwa shopolitika. oshitopolwa shopolitika osha ninga onkalamwenyo unene kutse aagundjuka shaashi unene ngaashi mu afrika. kamuna naana ehukomokomeho tali etwamo kaanapolitika. Kungame mwene ohandi kala nduuvite kutya aantu mba kaayena ko nasha nopolitika noshigwana. Shaashi ngele onda tala. ngame hangame naana goomvula dhonale. otandii hiilile moomvula omilongo ne. ndele aluhe shampa tandi tala monkalamwenyo yandje. oku kalamwenyo kwandje ndele tandi tala miilando mu tu li. tandi tala omahala nga tu li. tandi tala miipangelo ngaashi nee twa kalamo hatu longele mo. onduuvite aantu. iiima yimwe ohayeyi ningia ashike shaashi yena okuyi ninga. ndele kayena naana oshigwana komutima. Otwaadha ngaashi paife ngeyi mu afrika. aagundjuka oyendji oya keelelwa oku mona omavi. oya thininikwa konkalo ndjono omuntu keena evi. ngaashi miilando ndi popye ashike omondoolopa ndji ya windhoek. aantu otatu lili katuna omavi. pomahala mpa tuli kapena uuyogoki Oopate katu dhina dha gwana. iipangelo mbi tuna iipangelo mbi kwlai ya thigwamo kaantu pethimbo lyukoloni. aantu nenge tu popye ohatu kongo ashike eyhimbo lyo. ngaashi twa taalela omahogololo nge. opo hatu mono aaleli yetu. Iilonga paife oya tameka oku kala yili koombunda shaashi aantu otaya. ongo kohi yulingilingi. Ndele uulingilili owa iyageka,-owa iyaga tashiti owa taandela. a taandele maara osheetithi unenenene ohandi hala okutya opolitika oya etitha iinima ayihe mbi. Ndele oya tula unene oshigwana sha tate kalunga unene aagundjuka tse otuli muudhigu. katuna omupopili. aantu otaya si ondjala. ngu wa hepa owa hepelela ashike. Ngu enasha oku nasha. Ngu a thika po piilonga ota tulapo o family ye. Ngu uuvite kutya paife ngeyi okwa mona oshimaliwa oteshi longitha ngaashi a hala muuwanawa we mwene awike. onda uvite kutya opolitika oyo oshitopolwa shimwe nee kwali shina oku kala sha- sha kuthako onkambadhala yoku etitha ngeno onkalamwenyo yaantu yi kale yili ngeno pomuthika ngu guuvitike kutya. omuthika ngu guna uukolelele. omuthika kehe gumwe ta vulu oku mona sha. pomuthika mpa kehe gumwe ta vulu oku kala a lya esiku kehe. ndele mopa mongaashingeyi otwa taalela eshongo enene kutya aagundjuka oyendji kayena iilonga. shaashi opolotika okwali ya gwana oku kala ya tala oshinima shika omeho omanene opo yi kale ya vula oku andjaganeka oompito dhiilonga mokati kaagundjuka. ndele hasho haa ningi Opolitika okwali ya gwana ngeno okweeta olukeno yi gandje omavi nando nee okoofalama hwiya aantu ya vule oku ilongela iikulya. Noshikwawo opolitika oyina oshinima shiya yeetapo. taya gandja iimaliwa kaantu mba yeli moondolopa. peha lyoku pa aantu otseyo ya ilongele yoyene nando omonakuyiwa. Onduuvite kutya oshitopolwa shopolotika. oshitopolwa shepangelo lili kohi yopolotikao o- olya ninga unene eshongo kutse aagundjuka miinima oyindji. Ngaashi ashike paife nge ngele otatu tala ngeno oto ti ngeno ngaashi moshilongo shetu naandi gandje ashike oshiholelwa shoshilongo shetu shi. aantu paife aagundjuka oya ngundumana ashike moondoolopa shaashi itaya vulu oku kala komikunda. kakuna nando ehumokomeho nando limwe limwe. Ngele okwali ehumokomeho hali vuu okutulwa kaantu komikunda hwiya ngaashi ko region hu twa za. ngeno aantu inatu gongala muushimba ngeyi. ngeno itatu iyadha tuli momagumbo goombashu ngaashi ngaashi poo havano mpono. ngeno aagundjuka itaya iyadha yeli muukwatya mbu taya ningi iinima yimwe yoku nwa omalovu. yoku kala ngeno taya ilanditha. yoku kala ngeno momalukanda tayaa laala noku landitha mpeya naampeya. shaashi ngeno omuntu shampa we mu pe evi ndele tomu pe ontseyo kutya evi oteli longitha ngiini. aantu ngeno moshilongo otuli mo twa gwana nawa. aantu ngeno moshilongo otuli mo tatu hupu nawa Aantu ngeno moshilongo kamuna nomanganyangulo. owushishi kutya ondjala oshinima shimwe hashi vulu oku eta noho nomangwandjagulathano. Otoshi koneke ashike nando opethimbo lyo covid mpee. aantu oyendji momagumbo oya ka tameka taya kondjo molwaashoka iilonga oya kana. kapena iiyemo. aantu oya sa ondjala. ndee opolitika yetu andola okwali ngaa hayi kala ya moma omashongo nga unene aagundjuka mba tatuti oshigwana shokomongula. ngele oyaadhele ngeno haya vulu ngeno yeya tula komitima. ndele tayeeta olukeno lwawo monkalo moka yeli. ngeno ondi wete kutya o challenge ndjino otayi vulu oku kala ya kuthwapo. notayi ka kala ya pa aagundjuka yetu ombili